۷ شمېره زما لپاره د پوهې او تفکر نښه ده. دا شمېره د زده کړې، تحقیق او روحاني ودې نمایندګي کوي. کله چې ۷ شمېره ګورم، نو خاموشي، کتابونه، او ژور فکرونه ذهن ته راځي. ۷ شمېره ماته دا درس راکوي چې د ژوند ځینې رازونه په صبر او فکر سره خلاصېږي.